Maro fivolan̈ana hita e! Izy koa baka Madagasikara eto, maro fivo- volan̈ana baka amy faritry karàha Antakarana zen̈y, Vezo, an-Tanosy, karàha io Merina, Betsileo fa bôka ivelany ndraiky Franse, angle, Espaniôly, Aleman, Tseky, greky, arabo.